जल आयोजित या मतलब <noise> होवे हमें जल को पानी को टेम टेम पे उपयोग करनी चावे। और हमें खाना रोटी खाते टैम भी पानी पीनो चावे। जिससे हमारे शरीर की क्षमता अच्छी तरह से बनी रेवे अपने <noise> कम से कम तीन आवश्यकता के अनुसार चार पांच लीटर पानी पीनी चावे जिसे इसमें अपना शरीर <noise> सही रहता है। और पानी की आवश्यकता के अनुसार ही हमें भोजन खानों भी खानी चावे। खाना खाते समय बीच बीच में पानी पीनी चावे जिसे हमारा शरीर सही रहता हे और पाचन क्रिया करता है।